जापान ऊ मौसम बहुत विविध निच, हदौ ईद विशाल देश तौ। हदौ दवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र तौ, जापान ऊ विभिन्न शहरों मौसम अलग अलग तौ। दवा टोक्यो ठंडा निच शुष्क मौसम निच जबकि ओसाका गर्म रंग आर्द्र मौसम निच। जापान ऊ चार मुख्य मौसम निच, वसंत, ग्रीष्म, शरद, रंग शीतकालीन। वसंत मार्चो मई तंग निच, जब <hesitation> तापमान धीरे धीरे बढ़ेच। पेड़पौधे हरेभरे निच। दौगि ग्रीष्म <hesitation> जूनौ अगस्त तंग निच, जब तापमान अधिक निच रंग वर्षा ली अधिक हाचिद। शरद सितंबर से नवंबर तंग निच, दवा तापमान धीरे धीरे कम हाचिद दौ पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। शीतकालीन दिसंबरऔ फरवरीस तंग निच, जब तापमान कम निच बर्फबारी ली हाचिद। जापान <hesitation> ऊ प्रमुख शहरों तापमान दु, टोक्यो, नौ डिग्री सेलसियस स पच्चीस डिग्री सेलसियस तंग। ओसाका, दस डिग्री सेलसियस औ सताईस डिग्री सेलसियस तंग। सप्पोरो, डिग्री सेलसियस औ बाईस डिग्री सेलसियस तंग नीच। ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण निच दवाओ मौसम भिन्न भिन्न क्षेत्रों भिन्न भिन्न निच। <noise>